Kalau panci kegunaannya banyak, banyak banget ya buat saya bikinin sayur pakai panci tapi ada panci yang serbaguna tuh panci serbaguna namanye emang sih dia bisa pakai buat anak nasi bising buat misalnya pakai buat bikin rebus ketupat die bisa ya kan ketupat itu kita rebus pakai panci bisa ada namanya panci serbaguna tuh nah terus kita misalnya buat bikin sayur-sayur tempat tergantung ukuran panci dia tuh ye ada panci yang gede kecil gitu kan tergantung ya kapasitas keluarge, kalo keluargenye gede kite pakeyyang gede ya pancinya gitu kalau keluarganya cuman minimalis ya kecil, kalau wajan kegunaannya mbak sama aja kayak wajan penggorengan tuh ye buat kite ngegoreng bakwan, goreng ikan asin, goreng ikan gitu kan kalau kita mau buat bikin rendang buat kita bikin apa aja gitu ya di situ numis numis gitu kan, emang itu kegunaan sehari hari sih, jadi kalau misalnya kita mau pakai wajah tepung gorengan apa panci sih ya memang kegunaannya banyak itu itu kalau yang yang herannya juga kadang-kadang orang kagak ngerti itu ada yang enggak ngerti, namanya panci apa panci apa, panci sekarang banyak banget